عشان تثبت برنامج على هاتفك أول شيء افتح متجر للتطبيقات مثل جوجل بلاي أو اب ستور. بعدها تبحث عن البرنامج اللي تبيه في خانة البحث. لم تلقا اضغط على تثبيت أو. بعد ما يخلص التحميل تقدر تفتح البرنامج وتستخدمه تأكد أنه عندك مساحة كافية في الهاتف قبل ما تبدأ التحميل عشان يتحمل.